Mixer zegny raha lavalava zay karaha jogy. Misy karaha jogy zay amboniny. Dia izy amin'izay misy botobouton zay. Izy ka fa alatsadatsakanao akao raha tianao hopotehigna igny, ave alefanao courant, izy ave tiregnao i bouton aby io, ahodinkodigna zay misy kiso magnapatapaka azy zay agnatiny akao, mamotipotiky raha andrahabezinao dia potipotiky miôva vovoko na miôva malemy mitsiranoko be aby raha andrahabezinao aminazy.